kinnisiinii wonin damman ash garas midas won dammin midase woash garas midas wonta dibi inin midas maua fa guraatia maua mukara fuude muk dibi gesati sunen won biri midasitiey binesun muken hindaleni mauanen lilla baa mukenen duum woishin matundanen lilla baati duumi lilla nyaateni woishin baatinen lilla biromte baatiey.